من الحاجات لي تضحك وكل شي أنو كان فما شبح الشبح هذايا تخيلوا شبح هذايا يخاف من الظلام ، ديما يحب يظهر كان في الضو هكاهو ، الظلام يخاف منو وقت يرى الضو يخرج للعباد كي هوما يطفيو الضو يتخبى ، فالدار لي فاقوا بيه معناتها هو موجود غديكا يعيش معاهم ، وكل شي ، ولاو ديما ديما باش يتخلصوا من الشر نتاعو ديما ديما مشعلين الضو.